खानाका झिक्कै आइटम छन् । खानाका झिक्कै आइटम भयापन हमीलाइ जति शरिरलाई चाइने हो तेइ अनुसारको खानो चाइ खानो पड्डो छ । खानाका झिक्कै आइटम भया भने आफूलाई जे मन लाग्दो छ तेइ खाना खानो पड्डो छ । झिक्कै आइटम भयो भन्ने बित्तीकै हमीले जे पायो तेइ पनि खानो हुनैन । जति मुखीलाई अब खान त मन झिक्कै अब बजारम्णा धेक्या सप्पै सामान खान मन लाग्दो छ । खाना खान मन लाग्दो छ । ती सप्पै खान त खानो भएनन्त । केइकी हम्रा स्वास्थ्यलाई पनि पचाउनो पण्योइन । हम्रो शरिरले पनि पचाएपछि मात्रै तब त्यो खाना खाए जसो हुने भयो । सन्तुलित खाना खायौं भने हमीलाइ स्वास्थ पन निक्कै हुनो कट्कटाना हुना छन् । हमीले सन्तुलित खाना खाएनौं भन्या सफा खाना खाएनौं भने सफा खाना ला निकरी खाएनौं भने हामीलाई जति चाइने हो, शरिरलाई चाहिने जति खाना खाएनौं भने बिरामी भइन्छ । त्यो बिरामीले हामीलाई असर अद्दो छ । हाम्रो शरिरलाई वाउँछि क्षति अद्दो छ । आ यदि हमीले समयमा खाना खाएनौं, हम्रो खाना खाने समय मिल्या छैन भने तेइ अनुसारको ग्यास्ट्रिक हुनोछ । ग्यास्ट्रिक भयो भने बिरामी हुनो छ । अब हमीले बढी खुर्सानी हाल्या खाना खायौं भने अँ दोस्रा दिन ट्वाइलेट अद्दे बेला म्म तेइ अनुसारको दुखाइ हुनो छ । नुनीलो खायो भने हम्रा मुखम्णो बढी स्वादै आउनैन । पिरो खायो भने तेइ हो । चिल्लो खायो भने तेइ हो । तेइ भएर हमीले सन्तुलित खाना ठिक्क सप्पैचिज ठिक्क भएको खानो पड्डो छ । जे बढी खायौं त्यो हम्रा लागि हम्रा शरिरका लागि बढी असर अद्दो छ । यइलाइ हमीले ख्याल अद्द पड्डो छ ।